बिरूलों मा जू स्वास्थ्य से लेकी समस्या हूंदा उंक शरीर मां गांठ ऐज्यांदी सूजन और लगातार ऊंमा घाव संक्रमण जल्दी दिखै जांदू। कई बार ऊं शरीर में स्राव बहदूं। और बदबू बहुत ज्यादा आंदी सुस्ती ह्वे जांदी और उंक व्यवहार मां बदलाव आंदू वजन कम ह्वे जांदू और फिर ऊ कई बार लगडें लगडें चल दन दस्त ऊल्टी और पपडी दार त्वचा ह्वे जांदी ऊंक कई बार ऊंथै भूख भी नी लगदी।